لؤلؤة الصحراء، اسم جذاب وبيوحي بطبق فخم مميز، كيف؟ خلطة بين الرز البري عشان طبعًا له قيمة غذائية مرة كبيرة وكمان قوامه مميز، وبختار قطعة من اللحم الضاني طرية وبطبخها بطريجة بطيئة عشان تذوب في الفم، مع خضار مشوي وصلصة حلوة وحامضة، يعطي نكهة متوازنة وشي جديد.